Aotra, aotra faingo lime. Raike, raike faingo lime. Roe, roe faingo lime. Telo, telo faingo lime. Efatse, efatse faingo lime. Dime, dimy faingo lime. Ene, ene faigno lime. Fito, fito faingo lime. Valo, valo faingo lime. Sive, sive faingo lime. Folo, folo faingo lime.